הַוְצִיפָה לִי כַּנְקוּל בִּלִי אָנָא לִי כּוֹנְת נְקַדֵּר יְכוֹן עֲנְדִי גֶ'הְד פִיהּ בְּלַא שַק, הִי הַוְצִיפָה מֻרְתַבְטַה בְּתִתְוַאסַל וּמְסַעְדַת נָאס, סְוָא פִי מַג'אַל הַאִסְתִישְרַאת וְתַעְלִים חַיִת אַנְת יְכֹל לִיָּא אִסְתִעְמָל מְהַארַתִי פִי הַאִסְתִמַע וּפְהַם אֶחְתְיַאגַאת הָאַחַרִין, וּכַנְבְּגִי נְסַעְד נָאס בַּאש יִתְזַוְּגוּ הַצְעוּבּוּת וְיְחִיקּוּ הַאַהְדָاف תַעְהוּם, וּכַנְבְּגִי נְסַעְד הָאַחַרִין פִי אִיגְ'אד הַחֻלוּל.